Hitande ujinere didi e shappande didi e taati un sa'I ko Bola Tinubu lati ardiɗo leydi Najeriya, e yannde ko mo itti ballal petur, yimɓe boni e wahalaaji.